Ama, amako zane ny zava-dehibe zane ty miala kely ame fasikoby eo naho amy tontolo nomerika eo satria izao ty antony, na ty asao zane tsy manjary tsisy raha vitao ty eo, satria variany loatsy amy io rehe, naho ty maha olombelony ahy na ty sainy tsy milamina fa tsy mba misy fotoany mba iainane kely, ka my maha olombelony ahy zane tsy maintsy mba mila filaminan-tsainy rehe fa tsy mifanenjiky amy ze teknôlôjy rehetrarehetra zao satria betsaky koa ny ratsy, betsaky ny tsara hitanao anaty io ao